جيد باش نتحط إني باش نقعد عام كامل في جزيرا في الصحراء, ولازمني خمس حوايج نهزها معايا, بكل تأكيد, شنهز, كتاب القرآن, <hesitation> شنهز شويا كتب, علشا واحد باش ميقعدش بلاش كتب, تليفوني, و <hesitation> تباش, ومع بكل تأكيد, وشوية ماكلا مع الماء.